une kyondinokwa ukunywa, ikindinokwa sana ndinikwa sana uvulanzi, ikunukire uvulanzi sabu ni uvulanzi ndivyale isitimbwe ndivyala june pyandivyale isitimbwe simera, pyoumire uvulanzi vula ndikwanza ukutema june. Unditema nilumie ukuti apa ndite nditemere june, nditole imbeeta uju ndipunzire ukwa, ndivika june pala pampa po- po- po- po pambeta pala, pavulanzi pala ndivika, Lakini uvukanilivikire, ndyambile pala, nilonda amasasi, ndi- ndivika pakyanya pambeta pala, pa- pavulanzi pala upundikemire ndipala, ndivike uilisasi ili, ava- a- a- ava i- i- i- ui amahosi gala kalivo kubea pakoli pakurya, kulise kuli kuli kulisideke nasyene syasyiba pakunywa, kwe ndikubika nilisasi, pamunyi ndibea ku kwilole ukuta ndee uvulanzi uvu nde ndevyingie, ndibea ndipunga, ndeveka mukyombo nditema tena pya nditemie tayari ndibika nili nilisasi tena ndidema ndivika pakyanya. Kwahiyo pamunyi pala undiba pakutema napene nditema ndipunga, pyanipungile uvulanzi vula ndivi ndiki ndikubika nilisasi, nikitimbwe ikiluku ndie ikinditi ikinditema. Kwahiyo kuna kumie napene pya ndibya kwitema, nditema, ndikubike nisasi kwahiyo, uvulanzi vula ndiona kama kwane vulisalama, samu ndikubikira nditemire june. Jumana ndinokwa sana kwasababu, vulisalama, kwahiyo pya ndinywa ndinywa uvulanzi vula vula, sio ukuta andikala, <hesitation> kwasabu nditemie ndite ndivyalile june nditemire june, ndipungire june, ndivikire mu- muku- muku- muku- muki- mukideli june nuvulanzi vula, tuvika mukidilisi utuvika vusi muki- mu- mu- mukikombe ndamwa, tutengeneze ikidele ikidili kira ukutuveka uvulanzi vula kwahiyo uvulanzi, vula ndinateme pondikwanza ukunya. Kwahiyo ndiona ikidele kira ndivika numfuniko pakyanya, kama isiku isi twita kehe ikikeki <hesitation> tuape labda pange tutuene ukula ikisabilo nikila, ndikubikira, niufuniko kuivulanzi vula ndiona vulisalam. Ndino unye mwinyira kwi- kwinyi isoda, isoda sila vi- vitengenesa viumumu umanyire vitengenesa ndeti vasanganyise nikeki. Lakini uvulanzi akuna ikindisanye ikindisanganyise, nitemile uvulanzi juune koo vula undiona vulisalama lakini ukuta avange vita <hesitation> sijui ama- ama- ho amahuza amahove kala, sijiu kulisideke sibie sinywa <hesitation> lekisindekubikie unye namuku navikubikira ndiomaana vinywa- vinywakeki. Ikinu ikiviri ikivalie ni- ni- ni- ni- ninzuke, inzuke siba pakunywa pala tasyene, amahuve nakene kibya pakume isideke nasyene sida pakunya, kwahiyo ilibidi mkubikilage namasasi, kwahiyo ndinateme ndikubikile namasasi, ivulanzi vula vuve, vulisalama, vuve vunonu, vundi na- nachanganisira kinu, kwahiyo une ndilima ukwinu alanzunye muba kuinywa mwikuli isoda. Isoda sla namweliwa ukuta aku akuitengenezaa nasyana sila nakeki, mwinyira kuirya uvu mwi- mwinyira fufu fuinywa ibi- ibia. Ibia mulimenye filengenesyendeti, nasanganyisye nikeki, kwahiyo munyazage ike- ike- ikenu ikiuto uku kivombile ijuve, ikiutengenise ijuveuvulanzi une ndinokwa ukunywa.